Méxicu tien una climi bastanti variá tamién, pal sul pos es tropical i pal norti es más de desiertu. La costa del Pacíficu es más calorosa i úmida mentris que la mesa central tien una climi más templá i alogu tamién los huracanis del Golfu de Méxicu, que l'izin la estación delos huracanes. Es climi variá peru tamién más estremá que la que tenemus paquí, la verdá es que es más variá que paquí.